شهر عشرة, يعني شهر jedidilin, <hesitation> shiteiga ag ikilinaya, nougka kasi kon aa nougka kasin, nougka dungsi kon, aa nougka dugsin, nougka <hesitation> jirtanga ag ushir, nougka wadibe kon, aa nougka wadibin, minin karamido? Shiteel fa shiteen odal turjechire igintani, aa kasi kon darin, aa twiy kon darin, aa nefidi kon dariin, detee ga hadirina, kalee tenig aa hadirina, <hesitation> wirik aa molakena, darika damunir damunika darirakena, minin karamido? Shitel eska orrek, kalingmuneya, yani terin eska tori, gazbile eska ju fe geshi gore kon, ha gorecha kin, arje eaka kagnicha kir fa arjee shitel mashalla kagna kabikon, karjir fa kabi